نبغي العيد لاخاطش الناس تفرح فيه ، تزهى فيه و قاع تـ تتلم. الناس تنسى الخلافات نتاعها و <hesitation> تتعايد، تتغافر، تـ <hesitation> فيه اللمة و فيه الفرحة.